Teppuwi sininna asenna warna e warna pute warna bolong warna cellaq warna ridi makudaraq warna masikolaq warna gauq warna bakko sibawa warna bolong keppuq